ko'och jë wëi'tyë na në t'sukyë o ko'och wëntyë ti'i nya wo'okë jue ech t'soyëy este yë joknë am nyaj nä nyaj nä bodtyë paka'aj tokatyë agua oxigenada am jadun amaxa'an am xyätyë nyajnëjot ëch para que jadun jedun je më je të t'sëdyëyën kya- kya mëjtakëp, ya nakoyë dun este bujÿë jëch manytë bi'i nëmoch.